Baasiiji ɗii, sabi aduna oo fuu reenti a na haɓa ngam saabii warngooji an ngaɗa. yimbe ana mbarondira faa heɓee darnde nii non ɗum saabotoo. Faa wiyee aduna oo fuu ndii leydi ɓuri sembe, ndii ɓuri laamu. So a ƴeewii malfa moƴƴinteeɗe ɗee, fuu yimɓe nii moƴƴinirta saabi muuɗun. Ɗee baasiiji Alla heƴu en e muuɗun e leydi ndii.